اه <hesitation> ما بعرف الكثير عن عالم ال-الكائنات البحرية والأسماك وهذه الشغلات هكذا، لكن لو إني راح أكون سمكة فانا آبي أكون <hesitation> سمكة شكلها حلو مرة حلو ألوانة زاهية ملفتة للنظر يعني. هاي الأسماك اللي يحكوا لها أسماك الزينة، يكون شكلها <hesitation> مرة حلو، فاكيد أبغى أكون وحدة منها.